Ny alika aloha an tena tsi- tsy mitovy, tsy tsy afaka tenenina hoe ity sy ity sy ity lasa mitovy daholo ny fanatanjahan-tena ilainy. Ilay izy an, rehefa ohatra hoe moyenne no resahana an, dia eo amin'ny <hesitation> atsasak'adiny hatramin'ny adiny iray eo. Fa <hesitation> miankina amin'ilay rasa. Ohatra hoe ny ny husky izao tena hoe mila exercice be isan'andro. Nefa ny bulldog frantsay ohatra tsy afaka hoe matory tontolo andro an, tsy mampaninona anazy mihitsiny.